Jakuiixi horre tandiuukuii kuyukundo ja ninaxe'e ku daavindo jiaa kuja kutniuuni'inido yiikaja kutniuuni kuii ku xi'ikindo ku chiindiu'undo kondiaá kodijiaa kuja ninaaxeé ku viiko da'avindo